أنا أشوف إن الإنسان يجدر يأثر على مصيره بجراراته وإختياراته، بس بعد الجدر له دور في حياتنا يعني الواحد لازم يتوكل على الله ويشتغل بجد لكن لكن يرضى باللي يجيه سواءً كان خير ولا شر، الجدر مكتوب بس أفعالنا تأثر بالنهاية.